نختار اني معادش نرقد علخاطر النوم اثر حاجة تاخدلنا وقت فالنهار و اذا كان معادش لازمني نرقد معناها بش يزيد وقتي فالنهار اللي نجم فيه نتعلم نجم فيه نخدم نجم فيه نرفه على روحي من غير ما نتعب معناها في مخي و هكاك نجم نستفاد من كل لحظة و تزيد يعطيني وقت بش نعمل نشاطات اخرين